ما أقدر أكتم نفسي تحت الماء، لكن الناس عادةً يقدرون يكتمون نفسهم لمدة تتراوح بين ثلاثين ثانية إلى دقيقتين، حسب قدرتهم على التحمل والتدريب. البعض يمكنهم كتم نفسهم لفترة أطول إذا كانوا مدربين بشكل جيد.